මම විශේෂ කෑම වර්ග හදන වෙලාවට සෝස් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ පීසා <hesitation> පාස්තා <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ඒ වගේ ඒවා හදද්දී ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> තක්කලි සෝස් <hesitation> පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම <hesitation> එළවලු බත් <hesitation> එළවලු නූඩ්ල්ස් <hesitation> ඒවගේ දෙයක් හදද්දී සෝයා සෝස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඔය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඒවට අපි ටිකක් දානවනේ නේද? ඔයිස්ටර් සෝස් <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> ෆිෂ් සෝස් <hesitation> තව <hesitation> අපි <hesitation> රයිතා කියල කියනවා <hesitation> ඒකත් <hesitation> සෝස් වර්ගයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා ගොඩක්ම ඉන්දියානු කෑම වර්ග වලදී <hesitation> ඊළගට <hesitation> බාබකියු සෝස් තියනවා <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට අපි බර්ගර්ස් එහෙම පාවිච්චි කරද්දී <hesitation> ඒවලට තක්කාලි සෝස් එහෙම නැත්තම් <hesitation> අපිට ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> මේ <hesitation> චිලී සෝස් ඒ කියන්නේ මිරිස් රසැති <hesitation> සෝස් ගන්න තියෙනවා. අනිත් එක <hesitation> මං ප්‍රධානම ආසම කෑම <hesitation> සෝස් වර්ගයක් <laughs> තමා <hesitation> මෙයෝනීස් කියල කියන්නේ. ගොඩක් විට <hesitation> සැන්විච් වර්ග <hesitation> සලාද වර්ග <hesitation> මං <hesitation> තව බිත්තර සලාද <hesitation> ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් හදද්දී <hesitation> මෙයෝනීස් පාවිච්චි කරනවා.